Nyo te non fifatsuts saposa primary skul, okei nyo fakap te uya nan nyo fakap to unya nan, nyo naa fito tonu, nyo naa unyia tonu kat tan seeven, eit, <hesitation> an puak ka ruak to, nyo tabin mito fan, painy nainy kakaii to rof to mam naa fito to hujena, fakap ton greit ten, tsiau hotsian, nyo naa fito fan, nyo kakaa to fan, nyo gangin to. kaa mito <hesitation> vamuan nan na guei, nyo kaa mito na mes a guei tsoiny mes a guei fagiir pis to na mes a guei tsoiny, nyo fagiir pis to na mes a guei tsoiny, onots to na fats a guei, kap to nyo sof ton binun tan fatouf tan moun, kaa fiisen miton moun, an vainy tan bta nom to vanyo, sa nyo binun fiisen men binun tan bta, tovei nyo ruak faarei ror a isen na moun tan kokopis vegiau, tan faa saposa, vegiau faa saposa.